dental floss e itta e itta ñamdu sokiindu nder hunduko ma e ñii e ma fu huunde nde ñaamo ɗa nde horiti to hunduko ma dental floss waɗa e flooche mayre fu ittande nde